Chi deppu esse sinzeru, non seu meda meda bravu a coghinai, ma mi prascidi pappai e a su propriu <hesitation> ia a cherri imparai a coghinai. Duncasa chi pensu a is prattusu ca mi prascia, mi prascindi coghinai mi ada a prasci coghinai, penzu a is drucchisi, ma a su propriu a is primusu e a i secundusu funti meda bousu poitta a mimma prascidi pappai tottu chi non si fudi cumprendiu. Pensu ca unu de i prattusu m'ianta a prasci a imparai a fai in dommu e non a dasa comporai, funtisi is seadasa. Deu candu penzu a u prattu sardu, pensu a is seadasa, poitta seu meda gullosu e mi prghinti medasa is drucchisi e m'iada prasci imparai a coghinai custu prattua ca è meda <hesitation> difficili po a mimma poitta non seu bou a coghinai. Duncasa candu deppu pappai is seadasa o da pappu a su ristoranti o dus compru a su caseificiu ma funtisi gia preparadasa. <hesitation> Appu chiestu a ua amiga cosa mia chi mi insegnada po a caoghina e preparai i seadasa <hesitation> ma deppu nai ca su problema è pru su miu ca non seu. Po nudda bou in coghia <hesitation> a su propriu m'ada prasci a imparai a coghinai bei i cugurgionese, ca funti a su propriu difficili poitta du è sa pasta che esti de fai a mau e de preparai a mau e non esti ua cosa semplici po a mimma. Penzu ca <hesitation> m'iada a prasci a imparai a cochinai custus prattusu, poitta penzu ca i nepodis meusu poiniti imparai de a mimma e duncasa penzu che sa coghina e is prattusu tipicusu de u logu funti u pezzu potenti e unu stumentu meda importanti cun <hesitation> su calli nosu podeusu tramandai is tradizionisi is culutrasa e <hesitation> is usanzasa ca commu in Sardegna si funti unu pagu perdendisi. Eccu, deu penzu ca es possibili <hesitation> cun sa coghina <hesitation> mantenni sa memoria de, de is logusu importantisi de sa memoria.